ഇത്തേ ജനേ ജസേ മോബിലേ ഥുപുജി ദയ പന്ദ ജനേ। ഓഫിസു പോപേ ഇത്തേ ജനേ ജസേ മോബിലേ ഥുപുജി ദയ। പന്ദ ജനേ ഓഫിസു പോപേ। ഓഫിസു ദേ ജസേ വോര്കി പുനേ। ജേന്ഗു മോബിലേ ഏല്ലോവി ഛി ഓഫിസു ദേ ജസേ വോര്കി। പുനേ ജേന്ഗു മോബിലേ ഏല്ലോവി ഛി അന്ജ ദാദി ജനേ। മോബിലേ കമ്മി ഥുപേ അന്ജ ദാദി ജനേ മോബിലേ കമി। ഥുപേ അന്ജ ബന്ദു ജനേ ബൈയഗ് ഥുപു നേ ഇജ്ജിന്ദഥു। ബൈയഗ് ജര്പുന മുത ഥുപേ അന്ജ ബന്ദു ജനേ ബൈയഗ്। ഥുപു നേ ഇജ്ജിന്ദഥു ബൈയഗ് ജര്പുന മുത ഥുപേ। ഇത്തേ ജനേ മോബിലേ ഥുപു നേ <hesitation> ലിമിത്। അഥന്ദു ഇത്തേ ജനേ മോബിലേ ഥുപു നേ ലിമിത് അഥന്ദു। കന്നു ഹലു അലകുന്ദു ലിമിത് ഇപന്ദിന പഗ കന്നു। ഹലു അലകുന്ദു ലിമിത് ഇപന്ദിന <hesitation> പഗ। തരേബേഇനേ ഓകുന്ദു പൂര ഉന്ജുന്ജി കായേല് ഏല്ലു സുരു। ആപുന്ദു തരേബേഇനേ ഓകുന്ദു പൂര ഉന്ജുന്ജി കായേല്। ഏല്ലു സുരു ആപുന്ദു। സോ അന്ഛാദു മോബിലേ ലിമിത് ഉദിക്। പോദു സോ അന്ഛാദു മോബിലേ ലിമിത് ഉദിക് പോദു।